मरुभुमी भन्या बित्तीकै मुलाई एक शक्त्तीशाली गहिरो रे त्यहा एकान्तको भावना आउन्या ठाँउ हो जसो मुलाई लाग्दो छ । हुदा त मरुभुमीमा गैखेर मुईले नजीकबाटी हेर्न्या मौका पायाकी छैन् तैपनि मरुभुमी भन्याको सुनसान ठाँउ ,गर्मी हुन्या ठाँउ त्या सुख्खा हुदो छ । पानी नभयाको ठाँउ हो जसो लाग्दो छ । त्यसैगरी त्या संगर्ष, चुनौती पन झिक्कै झिक्कै हुदा हुन जसो मुलाई लाग्दो छ । किनकी सुख्खा हुदो छ । त्या कै पन हुदैन रुख बिरुवा हुदाइन, पानि हदैन । जो ठाँउ पानी हुदैन त्यो ठाँउ कति गार्हो हुदोहोला जसो मुलाई लाग्दो छ । अत्या बालुवा झिक्कै हुदो छ तेल्ले गर्दा खेरी पन हामिलाई एक किसिमको केद सिकाउछ भन्यापछि अत्यो संगर्ष गर्न्या ठाँउ हो जसो चाई मुलाई मरुभुमी लाग्दो छ । त्या गैखेर नजिक बाटी त्यो कसो हुदो छ क्या हुदो छ भनि ठ्क्क था नपाया पन त्यो एक एकान्त ठाँउ हो जाहा हामिले झिक्कै झिक्कै कुणाको चुनौती गर्नु पड्डो छ । हामीले त्यहा गैखेर झिक्कै दुख गर्नु पड्डो छ, संघर्ष गर्नु पड्डो छ भन्या ठाँउ मरुभुमी हो जसो चाइ मुलाई लाग्दो छ ।